Nsop, oyi okin nsop nsop osu nfo aekira nsop ezug nfo abhon amire. Ekina nsop ejoma-ojome. Ebhu nyeni-nSOP, nong ojoma ano nyi, ngubiji eyah ajog eyeh. Ebhu nyen nsop na okine osu mfo, obhana and mfo anyia-fo oyighi, eyu nsop aji ekicha afo ka mfo, ejuk. Echibhe nong kpe aku mma-onyara-no ka bong biji ebha <hesitation> Mfo nchane aki-yeba eyu, kpe okiw-nyi okak, ofaun, nne akiyen, ayuk eyu nchane aki-ringhi se nne nyo-nfa akinne nyan nsop asu mfo. Nsop, nong ari ano, eyim bisa na ekinna nsop eyima- ayıp na nyi, esuk mfo na nyi, ejoma-ojome na nya. So na eyim mbi ekina nsop eyima.